Ti arba'in e jewe nayi, hamsin, hamsin e go'o, hamsin e ɗiɗi, hamsin e tati, hamsin e nayi, hamsin e joyi, hamsin e jewe go'o, hamsin e jewe ɗiɗi, hamsin e jewe tati, hamsin e jewe nayi, settin, settin e go'o, settin e ɗiɗi, settin e tati, settin e nayi, settin e joyi, settin e jewe go'o, settin e jewe ɗiɗi, settin e jewe tati, settin e jewe nayi, saba'in, saba'in e go'o, saba'in e ɗiɗi, saba'in e tati, saba'in e nayi, saba'in joyi, saba'in e jewe go'o, saba'in e jewe ɗiɗi, saba'in e jewe tati, saba'in e jewe nayi, tamanin, tamanin e go'o, tamanin e ɗiɗi, tamanin e tati, tamanin e nayi, tamanin e joyi, tamanin e jewe go'o, tamanin e jewe ɗiɗi, tamanin e jewe tati, tamanin e jewe nayi, casa'in, casa'in e go'o, casa'in e ɗiɗi, casa'in e tati, casa'in nayi, casa'in joyi, casa'in e jewe go'o, casa'in e jewe ɗiɗi, casa'in jewe tati, casa'in jewe nayi, temerre.